Ña color yó ta ko kua na tá kao di'a chí davayó ta takao dikastila ta dikan kaoña, tu na oni na kao dia ngu na kuan na kua, na kuii, ña kuchí, ña nreí, ñajan ni ngu ná natakaó di'a, chi nidaga yó ta xa ini kaoña chin dikastilá.